Monakuziwa aantu yoyene ohaa oya kala haya pungula momagumbo. Ano uuna taya pungula iiniwe yawo. iimaliwa yawo. oya kala haya pungula ko- momagumbo kohi ngaa nando oyetalashe omuntu oko ta pungula iinima ye sha- sho nee ehumukomeho lyeya tali ende komeho yamwe oyeyapo naashono hashi ithanwa kutya ombaanga. Ano omapungulilo. sho- o- uuwanawa weende tawuya naantu sho ya ende taya putuka oyeende nee taya etapo omapungulilo galwe ga kuthwa megumbo. ano to pungulilwa oshimaliwa shoye. ngweye to shi ileko ethimbo ndi wa hala. Ano omapungulilo ngano nee ohaga longithwa uuna omuntu a hala oku pungula oshimaliwa oshimaliwa she. ano inaa hala ngaa oku kala nasho. na okwa hala okushi kwatelwa. ieshi kwatelwa nee komuntu omukwawo oteshi kwatelwa komapungulilo ngo haga ithanwa ombaanga. Natango ombaanga ohayi longithwa oku kuthako. uuna nee wuna ompumbwe yoye. ngweye owa gandjele oshimaliwa shoye shi ka pungulwe kombaanga. ano owuna okuya kombaanga natango. to tulamo eindilo lyoye nenge to popi kutya owa hala oku nana oshimaliwa. Naashi nombaanga nee ohayi kwathele aantu opo kaaya kanithe iimaliwa yawo. Shaashi uuna ngaa wa pungula nando omegumbo. oshimaliwa ohashi vulu oku monika ngaa nande okuunona etawu shi dhanapo. nenge tashi monikapo ngaa kwaambono ye hole oku ikuthila Eteshi kuthapo. ye ineshi longitha sha. ngweye owaadhika wuna shina ompumbwe ompumbwe yoye andola yili komeho andola wa hala ngaa wushi longithe sha konakuyiwa nongele nee sha monika. ohashi kuthwapo. opo nee shi ninge oshipu. aantu oyeetapo nee omapungulilo nga. Opo shi ninge oshi oshipu aatu mbano kaaya kale taya kanitha iinima yawo yo yi kale yili megameno. na uuna neeeshi pumbwa. ye teke shi talako. Yo nee ombaanga ndjino ohayi pewa iiihohela mbyono sho ya kala yeku kwatela iimaliwa yoye. Ano ho futuko ngaa ando oshinima sha fa olupandu kutya sho tweku kwatela iimaliwa yoye ngoye oto tu pepo okashona ha opo tu ku pungulile iinima yoye mbi. Owo ashike uuyelele kombinga yombaanga mbo